Miyidu kunu shinkafa, nodun hautiri kunu shinkafa a tefai biriji maɗa, e shinkafa nyiri ta tefi biriji maɗa ap somnidi, yo a boltai ɗi tefa shinkafa mada nbesa di lootdadi, towodi kanye kanye ma ittade, biriji ma ta lotidi a somni a loti gauri yo a yarai ɗum namol. Toɗum namani ma, to ɗum namani ma gartira ɗum wuro, taa to da n- ndiyam biriji dam, ta tatake dan yo a bilai dam ɗow katane kamuwa maɗa nga shinkafa, taato ndaga, ta tatakega ta wadai suga nder don, to wadai madara, to ta ta bili ndiyam biriji maɗa yi dam pa'oyi dollaki do, yo a waddai njuriwa shinkafa maɗa nga tatida, yo a wailai nder don jillita, tajilliti jillita taw aladi dollo dollande, ko e didaure yo a jippinaidi, ta jippinaidi nanema a luttai yutu maɗa de dai, to yutu madara ngatta ma, njiba shona madara maɗa yo a waddai. Aladi nfi su'o seɗɗa, yo awaddai suga maɗa baila guuta ndiyam bi- njuuta diyam shinkafa maɗa nokki nokkina kunu facchake, to kunu muri giɗɗa ko ndi matiyari bo, sotta gauri maɗa to sotti muri bota ndi. ta loti jaradi ngarta to ndi warti a nami ngartira fayande, ngadda fayande maɗa gada ndiyaro maɗa, gadda guɓe maɗa ngada tefa shini somnaga, taatodaga, hei paccha kamuwa ma, toga warti a tatake nga ya a facchai kunu din, <noise> lutta kamu sedda, yo ai tafacchidi daga a jippina di non a waddai ndiyam shini dam tatida a waila dow don dow kunu din. Ya a jippinai, awodi jaɓɓe maa bo fere, e ndiyam luttano ndiyam kamu yo a waddai jaɓɓe den baila dow luttano kamuwa gan, ta ali lidi ndi suu'ake ya ayutaidi, a wadi kunu shini, To ndi biriji ngidda bo, a tefi matiyari <noise> ma a sotti ndi a looti ndi a yari namol, a waɗɗi fayande maɗe a wa'ini <noise> biriji maɗa bo anamoyi ndi a wari a tatakedi, a wa'ini ndiyam biriji dam, to dam dollake, a tatake kamuwa mada ndiyam dam to dam fa'i dolloyaki yo a waɗɗai ndiyam dam kamu maɗa nga tatida gan baila dow don. Nanema bo aluttai kamu maɗa seɗɗa, ngadda jaɓɓe maɗa ngadda nder don ta waɗi jaɓɓe nder don juuta kunu maɗa a facci kunu biriji. <noise> Ta hautai sobo maɗa bo, to dolli sobowa maɗa a jippiniga, a taatakega, to daga sarɗe ɗen ngiɗɗa yarki ɗam tefa kankara maɗa, <noise> ko ndiyam pew dam, ya a taatortoga, ta taatakega, tayidi dam hewa sosai ya a waɗɗai boɗo kankara mada ngada nder don, ngaɗɗa baby mix ma nda gaɗɗa, gaɗɗa ngaɗɗa kayan yaji maɗa nanema a dollidiga e kayan yaji, e chitta, noga burirta uruku e kayan kamshiji maɗa. Ta dolliga a taatake a waili nder bafo, toga pewti ngaɗɗa kankara gaɗa nderdon, jillita, yo a waɗai kalowuki nder polon, tayidi ɗum daskaro kora der pirish n- daskarake ngaɗa ka yariki, to kunu zaki ngatta bo domma ta ummake a namoyi kamuwa maa, a namoyi danakali wa maɗa. To ummake yo a nokkai kamuwa ngan ya a facchai kamuwa ngan ba facchowo kunu, na hei a taaatake nga, ta facchiga a tefi duɗɗum maɗa, dankali maɗa, anamoyi nga, jillita njiba nga, yo a nokkai kamuwa gan seɗɗa gaɗa dow dankwaliwagan, ta facchiga ba facchowo kunu a jippini, dankaliwa gambo yo a waddai bilaga dow ka kunuwa nga facchuda gan, ya a jo'inaiga, to jo'iiniga toon nga tanyai, to ga tanyi kosha ta toɗa nga, ngaɗɗa tiyaa maɗa, kayan yaji maɗa shondi din, shitta maɗa gaɗa nder don, lowi lowina nder palon, to be kankara sarde den ngidda yarki dam, tefa kankara maɗa jolla nder on yo a waɗai ka lowiki nder palon, to nder bafo don alta dam, to nder bokiti, yo a waɗai jo'ina gada ka yarki maɗa. To be nder pirish korata damma tayidi a lowai nder palon ko nder kwanowo, yo a waɗai jo'iina ɗe ummida fuu ngaɗa ka yarki, ta sosai ma gadaka soruki.